klof og prís nefnist nýjasta sýning Hallgríms Helgasonar sem stendur nú yfir í gallerí tveimur

verkin á sýningunni segist Hallgrímur hafa málað á bökkum metoo fljótsins

kynjanna á þessum metoo tímum sem við lifum á verkin heita á bökkum metoo fljóts

yfir ána og hvað er að gerast fólk er á kafi í einhverri baráttu þarna svo hefur þessi barátta höfðað til mín því ég var fórnarlamb kynferðisofbeldis eða brotaþoli á maður víst að segja þannig að þetta höfðaði mjög sterkt til mín og ég held að í sumum verkunum hérna sé ég jafnvel að mála eigin reynslu eins og þið sjáið eru þetta svona pör og það er alltaf einhver tension það er eitthvað hræðilegt að fara að gerast eða búið að gerast það er einhver frústrasjón með bláu hrúgunni í horninu er af konum

verk heitir verð að kjöti í hvert sinn sem ég hitti þig list skyldi síst vera metin út frá afköstum en ég ætla samt að spyrja þig út í þau því þau eru mikil við eignuðumst barn fyrir einu og hálfu ári síðan og það lítið barn er hvetjandi maður verður að nota tímann vel ég heyrði einu sinni sögu um

fólk sem var að flytja lifandi þorsk á milli heimsálfa það voru kannski þúsund þorskar í einum gámi sjór í gámnum

steinbítur í gámnum til að halda þorsknum á tánum þá var kjötið svo gott af þeim mér líður stundum eins og þetta barn sé steinbíturinn í lífi okkar sem við þurfum léttir að hafa sagt frá því sem gerðist fyrir mig

þessa byrði

eitt verk hérna sem heitir það er einhver gleði líka í þessu er þetta það sem koma skal eða munum við sjá aftur

hvernig verður framhaldið það er eins og Grim sé bara dáinn ég skil ekki ég held að þetta sé það sem koma skal

orðinn sextugur kominn á

náð þessum þroska

teiknað á blað afslappað en maður nær maður nær beinni tengingu við þannig að ég er bara ánægður

árum saman um anarkista og víða í Evrópu þar á meðal á Íslandi þar sem hann laumaði sér í raðir Iceland við Kárahnjúka á dögunum var nýtt

iður frumsýnt í Tjarnarbíó en það fjallar um þetta dularfulla mál ég á konu barn mark Kennedy var á árunum tvö þúsund og þrjú til tvö þúsund og tíu hann var að fylgjast með aðgerðum þeirra og reyna að koma í veg fyrir mótmæli og þess háttar og veita upplýsingum til allra lögregluyfirvalda í Evrópu þetta tvöfalda líf sem hann lifði fór heim til þeirra í frí og þurfti

koma með gagnvart umhverfisverndarsinnunum sem hann var

að njósna um þetta tvískipta líf

til að hugsa hvernig

við birtum okkar eigið sjálf gagnvart umheiminum það var líka

ég fann um hann og um

hvernig þeir höfðu komist að því smátt og smátt að það væri einhver meðal þeirra

þegar það kom í ljós að það var hann fór allt það var í raun þessi dramatíska saga sem kveikti í mér ég sakna barnanna minna þau eru hætt að þekkja mig ég þekki þau ekki lengur ég er ekki lengur ég þegar ég á að vera ég ég get ekki aftengt mig hann er að kljást við sjálfan sig og

ég nota sem sögusvið yfirheyrslu sem hann

hugmyndin er að þetta sé eitt augnablik sem við fáum að líta inn í

það leikræna og tónlistarlega jöfnum höndum handritið skrifað með tónlistina í huga algjörlega frá byrjun

og tónlistin er líka í miklum fókus en uppbyggingin á verkinu er eins og eitt tónverk þetta er byrjunin á fleiri verkum sem ég hef í bígerð þetta er fyrsta verk sem er einleikur svo hef ég hugmyndir um að gera fyrir tvo jafnvel fjóra þetta er vegferð sem vonandi mun standa yfir lengi